من خلال مقاييس معينة وهي الجودة والنجاح الجمهوري و ومدى تأثيرها في المجتمع، هذه الأمور تساعد جداً أن نحدد إذا كان العمل الفني جيد أم لا، لو كان جيداً سيكون له تأثير جداً على الناس على المجتمع على فئة الشباب أكثر شيء.